Emi faama kadi emi wolwira e ɗemngal fulfulde, emi faama kadi emi wolwira e ɗemngal hawsaare, emi faama kadi emi wolwira e ɗemngal turankoore. Ndembo ɗemle ɗee ɗe mi limti ɗe pat emi waawa mi windira ɗe, mi windira ɗe, mi bo jannga bindi ndin to ndi windaama.